أومليت نبدأ نحظرها أنا بإيدي و فيييي لاهي طاااا تحضيرها نعضيمه نعمل عليها شويه فلفل أكحل نرقدها بالقدار نسخن المقلاه و نقليها و اااا نودا تكون نشهيك.